Tàìŋ guùŋ, mìŋ yewe ko kòyiì, mìŋ kɔ̀ dìlìè wùìyè mìŋ naŋ kɔ̀ hɔ̀ɔ̀ɛ̀ŋ wùìyè wèè miŋ nyùnàŋ. Mìŋ naŋ kɔ̀ ɗɔɔ yii nɛ̀ŋ gbiŋ fèìm sìwè, nɛɛnɛŋ gbiŋ fèìm sìwè, manaŋ ka dènàŋ hoònɛ̀ŋ wèè ka nyùnȧŋ, miàŋ zà mìŋ kuwa jɔɔ mìŋ kuwa ɓù kɛɛ hoònɛ̀ŋ fè, mìàm fè nàaŋ jììyè nɛ̀ŋje kènaŋ, mìŋ yaà kɔ̀ɔ̀yɛ̀ kòyiì yèè naŋ ɓèmè bɔkìɔ maŋ kɔ̀ kòyiì mìŋ naŋ ɓèmè e wùìyèɛ mìŋ naàŋ jàà ɗì mìŋ yaà naàŋ hinie, miŋ deè yɛɛ nɔŋ kà yɛ̀mɛ̀ kà yɛ̀mɛ̀ ke nɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ kui yɛɛ̀ yɛ bà, ke nɛ̀ɛ̀ŋ nyuùŋ fùà nyaŋ bà kè hawa kè yaà ke ke ke ke daàà kpɛ̀ùŋ, kè yaȧ kpɛ̀ùŋ, ke kapàa kè yaà ke kpɛ̀ùŋ mìŋ naŋ nyiŋ mɛɛ̀ŋ, mìŋ naŋ gè zɔlɔ̀ kenàŋ, mìŋ naŋ naàŋ kɔ̀, kà kà ko jawì, kà nyiŋ kìɛ̀ŋ jɔ̀à jɔùŋ miɔ̀ŋ.